Zava-dehibe tokony ho fantarigny zao alôka hanambady ôlo araiky ai, vôloangany kalongany ai mila fantatranô toetranle olo, <hesitation> karakarankôry toetragnanjy zay, de magnaraka zay kô mila fantarinao <hesitation> fombafombananjy sy fombafomban'ny fianakaviagnananjy de avakeo amzay kô zegny kô fa efa ainô de mila fatatranaô kô oe ino <hesitation> asa ataony ino <hesitation> fitadiavambolan'azy de zay.